Mur I yia ania gilka na ngua mur qurot puk pruralaqup patma Malasaet gunan giaralngua vuk patma Malasaet. Daqurara vruraluqap aa I yaralngua de uravak Amani ded daqusik I qurara utno takviyam prama luqup qatikot deqatika dep oralaviam de nani quasik I qurora varama luqup ip taquar urari I qurera varama luqup. Naqaitkiaqarl nana malaviam I yanmarvit sor I yani navat ora luqup aa nuqatiqar gal urari dap I yan marvit sor I yani de yan mit sot sap maqaval baqurorivit ba urari de sevit sapma qaral I qurorivit pama qaval. De mur lungra ama yamas de mur quasik I na quartam qatiqequre gumam pama qaval sangua sot ngan guagilvik dorabariam de daqurorivit beviani deqativiani lura ama lavu ralangasnaut de nanari navat lungurera navat lungura I mut I qurot pama qaval I uralavu ratit sot pamaquval qataqar que nanirapaitmat sora ba dep malotuqa de quasik utdram I ama lotuqa. Qatiqit nanot ama vaitmitki qatika mengramgi madan I quasik utdram dap pramanir mai daqaitika uratal ama viskina utit doratmatna madan. Qatika niengramgi vama qavalka madan madan i quasik i ngiadlam man gianing aqa. I ngiatit qut giatuaqap quasik ngiadran i ama niraqa i ngri ama slurka qamuqa ip masmas prot qatika lua de nani ngiatit qutginarep i qatiqar qureliama malavian sot pamaqaval uralavian qatitka qurotpuk i qatitka utitduqurot madan qatikep i yani dep ama bartanot i ya dransot savaramaluqup. Debanka uratle i raqura banakora banaka ama tuaqap de ama tlungat prot ip qurora dap qurora takmat na lungura me imur i yem i qatika qurot parama luqup dap murl i yanmes ot borer sevit sap maqaval dia dransot sati savaruraluqup de vutdan sari savaruraqap datdana baqurora galuraria navarama luqup. Dana ramaraqup dapkitqar angarmanga dap lep qura ngi paitmat slura vamaqaval nani guman alavu rataqan qura ngi paitmat dap quasik ngia dram i nani ngitmatna de varama nir mai dap ngandan ip lep qurengan varama luqup daqatikep mangat draslrin sama gumama di qa mana ba quli qa sot ba qrlora ba qrlora ba qrlora ba urerla ba ma barlut i qrlora pra ma luqup i ra srlin samat qa set di ba qurli qa sot. Da makai di luqup i ras srlin samat qa set di ba qurli qa sot. Da makai di luqoi ma ngarlmanga di lu qa di da qa tit pama aval dap. Dip magat du qrlora ma ga ura barlka da qamatna pra ma katapelkina baraqot ur barlqa ma. Sabat da qa matna pra ma katapelkina baraqot. Da qar qrut na ngat da qa sil clip ura paitmat tura vaitk gla ma nirlaqa utit mara muvung dav ura tal ngna ura vistkina dap ngna ra katapelqina i nanu tit duru kutmat tkiakarl, que lama rlus a. Da manu laq mot sura katapelqina durang amanu uranga ba semuk savra ma uvunga arlim uranga sura mangat ba qrlura, qrlur sangat ba, qrlora sangat pra ma munga rlim ba qatkiaqar be ma dinbrirang nga dan da tkiqa qavralak samriani tkiqa rauqrla ura barlqa qasot. Dap mani qa ditmat na ma gumiqana samat lungra ma katapelqina da qa quapat mat ngat. Tkirkep magat diane da qrlora lakmuriane da qa sil di qurla qrlot pat Luqa mamunga arlim da dip ura paitmat amanu i utit dura qutmat na ma nglang. Utit da qatkiqarl urat dang dura qip dura kutmat tkiqa dip urukutmat pat luqa ma nirlaqa tkiaqarl qui ngia drlam na ma rluis. Da luqa ma barlqa di qasa ma agarlmanga quasik i luqa e magat ip qatmatna vara malat tkiaqarl nani qurli luqa vara ma nirlaqa tkiaqar qurli luqa vara ma raksasqi a qana ma rluis. Da qatkiqa manu qa rakmat rura katapelqina di barak lua ma vatmatqi ivura taqsas i ura paitmat. Utit butit butit butit da qatkiaqarl utit dura kutmat pat luqa ma nirlaqa be be ma rlangi savarut dutdan itnani a ma qnaitki dura lavu ruavrut. Da qatkiaqarl tuarvut inavat lunga paimat da sil da kaseke vep bingia da ngnatmatna pra ma lat i ngadet ngadet ngna ma lavu. Da naqa vrlas prlasdam na ngat. Da qurla ngana taqmat na lungra. Di tkiqa murl lumgra di tkiqa lungra ma dangdang i luqa ma barlqa qa titsut pat lungra ma dangdang tkiaqa nani qa ruirl sat pat lungra ma dangdang qatkiaqarl. Qatkiqa vara ma raqsasqi laritk quasik i ura taqamat na qa lat i qua urarlap ama. slang. Ep magat diane dutman utman a ba qurluraiara di blu qrlura iara pat lungrera ma lukup pat lungrera pat ma Kasas. De ba ma barlta not not di sasari sava lungrera ma luqup pat lumgrera ma luqup, dutdana bu ra lavu ratarl pra mevrirang a disat. De blu qrlqurlura bep tatmatna pra mevrirang a di tkiqa basut basut ra blu qurluraiara. De ba qurlura dura lavu rratmatna pra <hesitation> ura munga que ratmatna dra qutsarl ama munga dura bingsas navat lungra ma mung qatkiqarl. Lunga ma mung L murl ama naingista tatdan sangat barakut qatkiqarl murl tatdan sangat barakut ivu ra kutsarlam. Da qatkiaqarl lungra ma ming di ama rluis nut di quasik utdrlam slungra. Tatdan sangra biase dat ta sil i lungra di lungrep ma qalaing ep pra ma luan savrol. Tkiqep magat benani uise dra bingsama gam navat lungra ma mung dra tit tamnam. Ta tudangdang ngat da qua iani de rinin pa ura tanang ura qlaingitnaq ura tanang ura qlainitnaq itnani ratban dan savrut. Ratban dam pru ra luan savrut ratdan ba sagal ut. Di tkiqa makai ia di ba qulura blua blua bluera vat lungurera, lungurera i quasik magat i qua ia qak ket savuk. E qatkiqa urerl a da qurlure ra vat luiera ma luqupqi di ba qurluraiara pat ma kasas prura luqup a pat ma kasas. Dap naqatkiqarl ut di ut navuq dap qatkiqa qurlura ba qurluriara tkiaqarl ama munga ma kasasqa dop pra ma luqupqiq ma Kasap dap ma munga ma kasasqa. Dep maka ia ba qurlura prura luqup, ep magat di tkiqa murl ura lavu raman sura di qurlura ma da vrlas prlas dam nara sut e seka dip iviari tataq mat i tatit sut savuk di ut sil dap lep qurla ngna raqmat na qabaing tauqurla sut ivivu tit savuk da saiyi navuk. Ip nani ra sil ip meqorang napbang ia mopqa da ma dul. Da nani masna lakmut nanari da saiyi utit avit ip savuk ravru ra luqup. Qatkiaqarl ta taqmat Ma yespetqia sut dap quasik tatdrlam i lungut mara di lungut mara miames dip le qurlura di lep ura raqa mugun i murl ta man sut di lep ura raqa mugun a blep qulura. Qatki galnana mangat marani ivu ramnam. Dap qatkiqa murl ta taqmat na ma yespatqa sut bep magat da qatki ra tit sat be viase. Da rapngiang namanut durirl que qurlura durangar vat de magat due ratal ama rluis dep magat da saiyi ama ngilqa qat dan sap ura ninga di bu rurlguirla savru revrirang i makai ura lavu ra tit sut navrirang da saiyi ururlguirl bu tuqun nasru ra lavu pru ra luqup prat ma Kasas di qatkika. Mada ba qurlura ba qatkiqa bluaiara i qurlu i qurluriara pat lumgra ma mun. Lumgra ma mung imurl ma naingista i lungra ip uratmatna banas lungra ip uramnam navra ngat ip urutlu am qlaing. Ba qasakaiara di ama qlainga i qa tit mapanu bev ip ngia raqmat na lungra ma mung i qua ngia qutsarl qua pra ma e ngla mit sangat pra ma mevatqi i ngia varlsat gia vatqi lungara ma mung. A guaka dave de ngia tanang aqa ma qlaing a nanaia lama qlaing ama slurl ngat pat lungra ma mung i murl ma rengnas qana raman sangat. Tkiaqarl murl lura ma naingista raman slungra barak ut. Ba qatkiqeva di utlu magat na lungra ma mung ira qutsarl ngat ura lavu ra qutsal ngat. Sa madu utdan a i saqarl murl ngangiap dap madu utdan a da na qatki urataqmat nangat utrangat irat dan sangat barakut di saiyi bura taqmat nagat aiara. Uroara ama rluis nut i ura ngarlvat dura tal qa ma barllta dap. De tkiqa blu qurlura i utmai ia ma gilta nut mai iura i murl ura lavu raman sut sasari da saiyi ra guirl sut. De blu utguirl i utngarl vat ba ma lavu nut di blu qurluraiara ngia risavat na qa ma qaqat mamda di uriara. Qatkiqa pat lena blutman sasari de ba qurlura de ba ma aiara de ba qatki qurlura i uraraqamugun utnau ra ngarlvik duruis dura tal ta du rataqan prara. Dasu ra bangmat nu revrirang da barakana dep ngua taqan nguema ma nguemaga gianimara digianimara. Tkiqa ngu bingmat nu guevrini barak ut ngunu nguavis quasik magat ip ngua taqsanas. Ama ngarlmanga na ngua di guani ama qavuk i ngurlas i ngutmatna prini da nguavis ep qatkiqa luetnan itnani qamnam arang ana qusangirang i pratnaq ama qlainginag pra ma luan savara qa. Di qatkiqa da dip ngia taqmat na qa rauqurla i quasik qatmatna da quasik ngialssil baqa i tauqurl murl ut. De qatki murl ianga a davut iara di uralsi barak uruvis ip utua ma rlatqi pra qatadang I lep tasqurla di lep quasik qa matna banas. Da iara di ama suambas di us galna tkiqa di ngungang a ba ngua suam a du qa guari biak qa ditdit samat ngua da qua qa taqmat na ngua nana qua qa tap mana ngua tkiqa pat lungrera. I lungrera di qatki uriara I saiyi, qa uriara ma rluis nut di tkiaqarl qa dip ngu raqmat tauqurla nalina I nguang bu nagau rini nagal guak du guak du guak qa ran ba qa rap mana ngua. Iqatki ut di qatki qasuriara pat luguriara di qasa yanga ma dangdang. Da qatkiqa ngu matna banas bungu raqan bat nguemga I qraqa mugun gal ngua I nglu ipra qa. Dip qurli qa qa na mam piana vatki da qa taqan pra qa di qra qa mugun itnani quasik da qang mamanu gla rluaviq di nqai qa di nani qa ra ma marlan ga dap ilua quasik ngialsil ba qa. Da vep ngi sil ba qa dinget pra mes ba qa itngia varlsara ngat di iaq ye dia ma mat lingi qa dap yap di quasitik. Di luqa I quasik pa ninga qa di luqa nani qa ral ama marlan nani masna qral ama marln. Da vep luqa ngia taqan da qa tat I ama mat langi qa di qarl luga di dip qa tra ma langiqa. Da qatkiaqarl nani qurlingi ingini luqa da qa taq pra ma lat I qatmatna barak a ngi. Da qarl nani qet da qa suom gla ari yairam I qut ngua ma ngarmamga na ngua I quasik ngu taqa pat nguemga. Da qatkiqa dip ngua taqan pra qa ba ngu qurloqa ra mes ama tlu ngat du ngu qurlaqa ra ma tuaqavap ama tlungat di raqanman I ama qaqaraka ma tlu qa. Da vep ba quasik ingau qurla qa ramr tuaqavap ama tlunggat bra ma langi ama tlungat I ngu qurla qa ramngat. Di tkiqa lep qa tit qura narlep ba qa tit qura narlep a di qa dan mara marlan ba qa tit qura narlep a di qa dan mara ma marlan I qut ngua ma ngarlmamga na ngua dap. Dap qatkiqa dip iane da naqatki ngi lu raraqataqmat prar ra ip raqataqmat nu nguemga I ngra qalsil ba qa pra mes angra garli da pru ravang I murl I pra ra gaman sana. Di tkidep ngia matna pra ma gaman sana di naquarl tamna naquarl tamna na qa di dip qlumagat nangat da tkiqa ngi roqan sogal ama Slurlqa ep qarat navraqa di dep naquarl tamna naqatki di dep qetmanap ma slurlqa qa vadsat lungra navra qa di qatkiqa. Dap iani di vra iang ama taim dutmit bu rarlap ama slang prama dam lamit pat ma ganamigi di urarlap ama slang prama dam lamit pat ma ganamgi di ararlap ama slang prama dam dur rarlap a urarlap ura qavaltki bu rarlap bu rarlap bu rarlavaiyi bu rarlavaiyi bu rarlap ama damga iavit pat ma ganam. Tkiaqarl ura rarlava bu rarlava bu rarlava bu rarlava bu rarlava bu tira bep savuq sava ma domgi ravas da utua ma qavalkia pa ma damgi ravas. Du tit bu ra <hesitation> ura tampat maqamak ura tapmat tatnamak ura tap ma qavaltkia iavit I lira urarlavaiyi. Uratap tamgi burtap tamgi burtap tamgi bep sasavuq. Da naqatki laqlaq mut dutit savuq da qurlut pak dav urarlap ura slingia duqurlia I tkuap ngiap da tkiqa ep magat duqurlia be I apngiap be nani priang da qatkiaqarl utit I qatkiaqarl utit savat lua ma slingi. Qatkiqa lep quasik masmas na tkiaqarl qua lua de nan dave lua di ura palu tkiqa utit be semak bu ra pasa dap ma lavu maranamaq I ratal ama rim da ra tungra sa qurarlang da qatkiaqarl urarat. Bip iani saiyi nanutmit ba saiyi savuq I uratmatna ba qua iama rlangi di saiyi qurli bingia da qua maspat siayam ma nirlaiyam nani qurli ip iase da saiyi qua iut dam savat lungra ma slang ngia drlam I bup nangna malat. Ba saiyi qua ye di ngi taq pat gia ni qatkiqa qua lue varangat pat lungra ra garli I ura mung I uratmatna navra ngat. Di tkiqa lunggra di tkiqa lungra Ivuratmatna navra ngat ivur rutlu am qlainiring ivip ba maspra ngi da qatkiqa matna banas tkiaqarl I duratmat da qatkiqa lua vat luamadamgi ma ganam lua mit. Di tkiqa nutas ama nat iane da qua ngia drlam ngia tu gia qavap I dip ngara ma rim lua di ngia tu gia qavap I diva qamanara nanaia dave dip manat ama slurl ngat. Navat lu ia ma damgi que lungra I dip ngiquap mana qunasiam da qua iama dapguas ip mamarlu ip ngia tit ip ngiam. Nap di qatkiqa ama slingia ma slurlki. Tkiaqarl utmit siaqa ma damga I utrlava qa tkiaqarl ura rlava dava ralavu di tkiqa due itnani ura pasa davu ra lavu di lura namuk sama rim irat dan I tatu ngat sak urarlang. Ip bin gi pas ama atlingi bingia parlsat da ma rliqaka qa tit ngi rara manap. Urarat pru ra lingirany qatkiqarl ura qut gil mat niaq a damga I ama slang di ama gusaing a. I damurl ura lavu ra taqan tauqurla tkiqa gia vaitk ia ma rlatki di giak mamuk avaitk di iak mamuk. Tkiqep magat du rarat pru ra slingirang a ngi rat pat giavak ba ngia tit sa qa ba ngia tit sa qa ba simanap. Que ngiat drlam I lua ma damgi di vip ngi qura ma dul ngna ma dul imit ba dip ngi qura ba dip gatgat pa gia ninga qa. Dap ma nirlaqiara ba dip ma nirlaqa qa snis mat ngi tkiqa que rauqurla dap ura tlep. I vurarat ip banas durarat ip ura lavu ratit sura marlu ratit sura marlu I qatkiqa ura qlaingirang nani ngia taqmat na lunggra ma slang ip barak ma lavu qatkiqa barak ura ngarlviq ip tatit sura marlerang. Qatkiaqarl pra ma asolirang pra ma trasirang barak ut dap. I lep qurlut tauqurla di lep ma danga pu ra sirlitk da qatkiqep magat dlu ra parl sa luia ma slingi. Da qatkiqarl bu ra parl saia bu ra parl saia rural de magat divia ne.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 Be viani di dip ura slingirang da qurla ivuratmatna da tkiqa lep ura tlep ivu ratmatna I saiyi vu ratarlitk imanu sasamit savat ma ganamgi da mamanu savat mulaq vinamuk savat marlqa tkiqa dip ura slingirang ura atmatna pra ma bam uratmatna I uratmatna ip sagal ura rim ama rim angra luquvas a pat lua ma damgi. Di uratmatna ip sagal ama rim, dap aiara pat lungrera manirl di qasiara di uratmatna iara. Makai di urataqsa ma rim dap aiara di utu ngna ma galip uratmatna ma galip mat ivanu ba qasa ma galip mara mit da ngi ngiam I vara ma dama. I da ma galip di savra ma sarlsarlis qutki le ngia tu qi di ngia tu luia pra ma sarkarlis manu dap siara di qasa utungat avanu pra ma damgi dap luia ama yarlat. Qatki di ngiksiq na ma damgi da ma nganangi tkiaqsik ama pit I iatmatna pra ma dam dia tu ama galip di dip tkia tu ama galip pra ma damgi qatki que ngi ngim uratmatna bu rataqmat na lavu bratmatna pra ma dam. Tkiqa lunggra di dra lungat di qatki mara ma qarl baiara di ba qatkiqa uratmatna pat lungra. Da ve da ma da bu ratarlitk miasemit savat ngan mulaq di lu ma ngevraqa mamani I du tira sama slingirang lavanu ma. Urari mari di que da tatmatna lamira rauquarl pat ma nges lavanu pra ma damgia mit nges di lu mara vavanu pat mundarl qa rarlang di tkia que urari I animanu navat ma kasska di vatmatna. Daut manari navat ma Ganamgi di uratmatna maramanu ma pat maia ma ganam, qatkiqa uratmata ura slingirana ura slingirang I qasaka ma galip mar dangna ma rim. Aritk ba quasik uratmatna rauqurla di lep ur apngiap tki que dip langas nut toma smas. Ba quringua I quasik ngut matna bi lep ngu suam dap. Da priang di utmit basa samra ma kenaqa du tit pa ma qrlap Amani mara ma kenaqa. Utit ma ngarlmamga Tangur utit da qa tu ama galas da qa tit da qa qalas pa ma qrlap da qa qutmat ma ising ama mugurl am sirlitk qa qutmat nangat da samru ra ratqi. Qa qatmat nangat baqa qutmat nangat. Baqatkiqa ba rlatki ip qa man sap iaq ama qrlap qa da qa qutmat niang da qa tit sangat saruarl bi qa man sap iak ama qrlap qa da qa qutmat niang da tit sangat basa rural. Da qatkiqarl ura snas ama ratqi ura snas qi bura snas qi bura snas qi nama sirlitk tkiqavit ivu rang sa viak ama qrlap qa di saiyi qa mansap qa da tira pa ma qrlap qa ip ba qa qut iuk ama sirlitka da qa mit saqa saruarl. Saiyi nani qa ranimaq ip sasqarl qa qut iak da qet saga saruarl da tkiqa rauqurla da tkiqa ura bupbup luia marat qi lungra. Tkiqavit bu tira utira dip savuk sagal ura lavu samna ma kenaiqi samna kenaqa iyinamak galama leyi bur ra dangmas pra ngat tama daldalinaq navrangat di ra sitksitk tama qusim nap ngat da ma rlasnas a. Ura snas ura gataiqi nangat dutdan anamak butdoin a butdan butdan utdan dep sasari sagal ura lavu ta quirama. Ta sistam pra ma dulka dra quiram. Dap naqatki que hingra dip masna ngia rangat I iama qlaq ngara tkiqep magat diane du rataqmara dap ma rluimiranga ip nani ama talaitki marirang iama rarapqi nerang iama sirlitk avuq qatkiaqar lungra I lirut. Ilirutit dara <noise> di qatkiqa dep magat da na qasa ura lavu tarlut pra ngra tara tatambra ngra dutas a bip prlasat dra mara qan qatkiaqarl dip, ngan dras a da nani quasik magat I qrlut pra ma nirla qa. Dap taqarlani da laqmut du ra paitmat I mop qa prut nap ma qaval e qatkiaqarl dap pat ngna ma nirlang angra taim ba dip ma nirlaqa qa snis mat ngi savra ma luqup. Da laqmut iane dura paitmat I na quque mopkqa prut utira manu utira ba samriatk ama kenaiqi dura taqun ura lavu tkiqa utira ngana rangarl ura qama orlan donganu ra qama qrlas. Magat dur ra lavu rarlas iane ra sangarl tkiagarl utmugun a sa qu ra lavu ararlang dra sangarl. Tasangarl avit tkiqa avit ira sangarl. Bi viase dra pastit yait ama kenaigi. Sangarl a vit bra sangarl avit dia tkiqa ra sangarl sap ma mis I qua ngong am rarlanga dingia yespat qiavaitk ama misai qi di ngia yarlatk ama rarlanga nemuk dep ma ngil qa matki. Di nani gia sangarl ama orlan di ngi snas ngra mara ma misaia di ngi talki da vit pra ma dul. Dap ngi tli iaratk litk da gia ninga qa navra ma dul qatkiaqarl ngna ma dul di ama grlingat. Tkiqa rarlas di tit tira vit mara ma kenaiqi rauqurla iavit ba qatkiqa ba qatkiqa dap ma tlu ngan a da qatkiqa vit mara ma kenaiqi utit butit bu tit bi viase utira ma pit mara ma kenaiqi avit butit butit bu tit bi padip ura taq ama kenaiqi raringa qa ma qavuk di ur taq ama kenaiqi araninga qa I varlvarlsars. Dap matlu.